بصراحة أنا أفضل العيش في قرية صغيرة لأن الحياة في القري تكون أهدأ وأبسط وفيها علاقة أعمق بين الناس. الحياة اليومية في القرية غالبا بتكون اقل توتر وتقدر تعيش بشكل طبيعي ومتوازن. ناس القرى بيكونون قريبين من بعضهم أكثر فيكون فيروح مجتمع قوية وأحس بالأمان. المدينة الكبيرة رغم أنها توفر فرص اكبر من حيث العمل والترفيه. لكن الحياة فيها تكون سريعة ومليئة بالضغوط.